Raha ôtranahy ndraika aloha dia <hesitation> aleoko tsy mihinagna <hesitation> amin'ny <hesitation> atoandro toy izay tsy mihinagna mandraina na amin'ny hariva. Azony amin'ny mandraina manko a iny amboaranao raha marobe anatrehanao tontolo andronao dia lasa tsy ma- <hesitation> manjary tsy manana hery ianao raha ohatra ka tsisy hanina agnaty kibonao.